Raha voatabia amin'ny boaty <hesitation> efa <hesitation> nosokafana an, dia <hesitation> dimy ka hatramin'ny fito andro ihany sisa no azo itehirizana azy. Aorian'izay izy efa tsy dia tsara hohanina intsony.